Karazana firenena fantako an, Madagasikara an: Italia an, Indonesianina, Maurice an, France an. Zay aloha ny tadidiko fa ny tsy tadidiko tokony sasasasany.